<hesitation> Magnampy am'fitaterana enta-mavesatra borety <hesitation> satria afaka ataonao amboninà laborety akeo i raha zaigny entana tianao andesina de iny koa anefany a sy mila hoe môtera anao na courant fa afaka anao tompony foagna no mibata ananjy de manosika ananjy ake.